﻿Mako yaviakatugua mbaeti yave ñanoi tele, musica porque jayaeko, esa jae jokua jeko peguako yande jukuraiyae omboipitamavi irüva mbae ñanekirei yayapova jare ñanekirei yaesava jare ñanekirei yaparavikiyae yayapo mbaeti reve ñanoi kua reta ikaviko esa jukurai se ayepokuavi ayapo mbae